Ngasyoghaya okwa bulikyiro, ingasyoya omwa maghetse awa henirye, nomwa sabuni kandi ingasigoma.

Bikabanika kundi abaghendi besyangumbaghali abanene bakasighendaya ibananywire ebikathamiraya nabandi bakasighendaya mughulhu munene ibalhuhirira omwanzira

Uthelere iwigha emibere eyo nikwa iyakuwathikya erikolha erikolyesya amani waghu Kandi erikolha erikolesha amani waghu

Atholere inanywa amaate atholere inalya ebihimba atholere inalya ndeke